gott kvöld og velkomin í

mann sem svo var kallaður hann fór í merkilega leiðangra á Grænlandsjökul meðal annars með heimsfrægum vísindamanni sem hét við ætlum að tala við Þórarin Eldjárn

hann er að raða höfundarverki sínu svolítið upp á nýtt og og gefa út í mjög skemmtilegum

við fjöllum um bók sem heitir um harðstjórn eftir sagnfræðing bandarískan komin út núna á íslensku og svo er það Kirsten

sem fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs eða minning um ástina sem sagt mjög fjölbreyttur þáttur við byrjum með Þorgeiri Tryggvasyni og Sunnu Dís

ja þetta er einn vinsælasti rithöfundur heims í dag

þarna er bók sem líklega er skrifuð á undan styttri skáldsaga og stendur sjálfstæð já gerist ekki í Napolí ákveðið sjokk þarna segir frá Olgu sem er kona svona um fertugt

hefst á því að einn góðan veðurdag stendur eiginmaður hennar upp til fimmtán ára og segist vera búinn að fá nóg og labbar út og hverfur er bara farinn eiginlega og þessi bók fylgir Olgu eftir í gegnum ástandið sem sem tekur við

hún er ein eftir með börnin þeirra tvö lítil

ég man varla eftir bók þar sem ég hef sogast svona inn í hugarheim manneskju eins og þessari ekki svona í fljótu alla vega Olga verður alveg heltekin af þessu og algjörlega hverfur inn í þetta ástand hún missir tökin bara á veruleikanum svolítið fyrst er hún að reyna að finna ástæðu svo bara fer skynjunin öll aðeins að riðlast hún tengist ekki börnunum sínum á sama hátt og það fer allt bara á hliðina á sama tíma er þetta yfir sumar það er þarna

ástandið er algjörlega óbærilegt og þrúgandi en alveg bara dásamlegt að lesa þetta Þorgeir já þetta er alveg svakalegt hann hvolfist náttúrulega við hjá henni það fer allt í steik hún ræður ekki við einföldustu hluti

er reyndar frá

saman við þetta rifjast upp sögur af konu sem að bjó í nágrenninu

maðurinn fór frá henni og var alltaf kölluð hún nánast gengur aftur og birtist henni stundum hún á í ægilegum vandræðum með hundinn þau eru sem sagt í

með tvö börn og stóran

eiginmaðurinn hafði aðallega sinnt

hún lendir í ægilegum vandræðum með þennan hund og það er mjög dramatískur hápunktur sögunnar

þegar hundurinn étur einhverja ólyfjan og heimilislífið hverfist um það og hún læsist inni með veikan hundinn og veikan veikan son sinn og ræður ekki neitt við neitt einn sólarhringur þar sem verða svona hvörf í sögunni svolítið svo fyllist hún

sitt eigið og samlíf með manninum sínum og hans kynlíf með með konunni sem hún kemst að að hann er farinn að búa hjá og hefur líklega verið að halda við árum saman þið eruð mjög hrifin af þessari bók hún er alveg frábær æðisleg þetta er æðisleg bók

greinar í Guardian undir þessu nafni

hún kemur með þessar fjórar bækur og þessa þetta er einn einn algjörlega meiriháttar rithöfundur hún er meiriháttar rithöfundur

mér finnst hún gera þetta svo ótrúlega vel að tosa okkur inn í þennan hugarheim Olgu ég hef heyrt rætt um þessa bók þannig að hún sé svo ólík reynsluheimi íslenskra kvenna af því þetta séu allt öðruvísi kynhlutverk og bla bla bla en mér finnst það einhvern

algjört aukaatriði bara þetta þetta brenglaða hugarástand

þetta er algjörlega helgað þessu hugarástandi

ekkert rosalegt

það svona bara leysist einhvern veginn

hún er ekkert um það hún er um sálarástand já þetta er rannsókn á sálarástandi og

ótrúlega heillandi sem slík sko hérna er dálítið merkileg bók landkostir Halldór Laxness úrval greina um sambúð

lands og þjóðar nítján hundruð

tuttugu og sjö til nítján hundruð áttatíu

þetta er greinasafn sko Halldór var frábær ritgerðahöfundur það kom út ritgerðasafn eftir Halldór sem er að mörgu leyti ekkert síðra en skáldsögurnar á sinn hátt og náttúrulega frægar greinar og eitthvað af því er hérna náttúrulega raflýsing sveitanna

sem er fyrst hérna svo heldur þetta áfram og þarna eru greinar til dæmis um Bernhöftstorfuna um skipulagsmál í Reykjavík

hin fræga grein hernaðurinn gegn landinu já já já já

æðislegur

ofsalega beittur ofsalega viss hún byrjar á því að hann er ofboðslega hrokafullur af því hann er ungur og endar á

hann er ofboðslega hrokafullur af því hann er hann hefur eitthvað til málanna að leggja í öllum málum

margt af þessu auðvitað líka ótrúlega bara talar inn í umræðuna í dag einmitt

íslenskt landbúnaðarkerfi já hvernig það er skipulagt og hvað það framleiðir vondan og gerir það einvern veginn þannig að landið býður stórtjón af og við eigum ekki að rækta sauðfé og sauðféð sem við ræktum er drasl hann er ákaflega beittur í

hann varð ekkert vinsæll hjá sumum út af þessu óhemjulega óhemjulega skemmtilegir textar ég hefði nú alveg verið til í stundum að fá fá smá inngang um um hans ritgerðasmíð og kannski stundum aðeins neðanmálsgreinar um hverja er hann að tala

um og við hverja nákvæmlega er hann að rífast sumt af þessu virðist vera innlegg jafnvel í einhverjar ritdeilur sem maður fær náttúrulega bara mjög óljósa innsýn í ég hefði alveg verið til í að þessu hefði verið

held ég rifja upp þennan hluta af höfundarverki hans algjörlega sem er mörgum held ég dálítið gleymdur það er kannski eðlilegast einmitt að

taka saman greinar sem fjalla um náttúruvernd og þetta frekar en einhverja gamla pólitík já eða greinarnar sem hann skrifaði seinna um fornsögurnar þetta er miklu miklu

og bara mikilvægara og mjög almennt

þetta er skemmtilegt hann er náttúrulega bara svo

það er ein grein þarna þar sem hann er að hnýta í umræðu um hundahald í Reykjavík og hvernig fólk hefur farið algjörlega í að útmála það sem sem eitthvað helvíti á jörð ef það væru hundar í Reykjavík og hnýtir þarna í fólk slíkt fólk tjáir sig ekki í blöðum sko í útlöndum og honum tekst algjörlega að ramma inn það sem við þekkjum núna sem virka í athugasemdum þennan þennan hóp þjóðfélagsins kallar þá alveg hiklaust geðveika og geðklofa

þetta er svo skemmtilegt maður hlær alveg skellir upp úr við lesturinn og tengir við ýmislegt svo er þarna dásamlegur einmitt lítill pistill um lóuna já skrifuð fyrir skrifaður í eitthvert

svona í tilefni sumardagsins fyrsta þetta er breitt og ég skil alveg þennan punkt að það hefði oft verið gaman að hafa svolítið sögulegt samhengi en mér fannst líka eitthvað skemmtilegt að hafa þetta bara bara í tímaröð og maður aðeins fylgir honum í gegnum ferilinn og sér hvernig hann endurnýtir sum rök stundum og svona grípur til þeirra aftur hér

það er eitthvað svolítið bara pistillinn um skipulagsmálin torfuna og það þetta er eitthvað sem mætti alveg kasta inn í umræðuna núna þessi stóru hús niðri í bæ það væri þess vegna hægt að búa til bloggsíðu og láta eins og hann sé að blogga í dag eins og ég segi þetta er þetta er mjög þörf útgáfa svo erum við hér með danska bók sem er mjög höfundurinn sem sagt leitar í sína eigin ætt við vitum að hún byggir þetta á lífshlaupi móður sinnar að einhverju leyti við fylgjum eftir henni Marie frá því hún er

ung stúlka að alast upp á

Langeland í Danmörku og þangað til hún er komin til Kaupmannahafnar tveggja barna móðir í nýbyggðu nýbyggðu einbýlishúsi í úthverfi ég átta mig ekki alveg á ég er ekki alveg þar mér fannst hún einhvern veginn aldrei ná að grípa mig hún

þetta er rosalegt lífshlaup og hún lendir í

hverju áfallinu á fætur öðru þannig séð elst upp þarna við mikla fátækt verður fyrir kynferðisofbeldi og alls konar áföll sem dynja yfir einna verst fannst manni samt að lesa er hvað þetta er eitthvað einn lærdómurinn sem er hægt að draga af þessari bók er að það þarf ekki hæðir til þess að verða

allt flatt á Langeland en þetta er algjört hillbilly samfélag ofboðslega grimmt ofbeldisfullt

þó það sé ofboðslega kristið þá er það klárlega Guð Gamla testamentisins fermingarfræðslan virðist öll snúast um

þó það sé alltaf verið að tala um guðsorð og og þessi og þessi svona grimmd fylgir henni inn í þetta hjónaband hún giftist í rauninni

sem átti að bjarga henni út úr þessu en þau draga þennan slóða algjörlega með sér inn í einbýlishúsið þetta er ekki að kveikja í

ekki að hnoða þetta inn í finnst mér það er fullt af litríku og skrautlegu fólki og hroðalegum atburðum og grimmum örlögum en hún hefur þá alveg já ég þakka ykkur fyrir að koma hérna við ætlum að spjalla við Þórarin Eldjárn næst ég er hérna með fjórar

Eldjárn þetta er reyndar a einum a tveimur a þrír og a fjórar en þetta inniheldur efni eftir þig sem þú ert eiginlega þú ert að klippa og raða

er það ekki jú það má segja það

sett í nýtt samhengi það má segja að þetta hafi sprottið dálítið út frá því að allt síðasta ár þá birti ég á fésbókinni viðraði eitt ljóð á viku úr þetta hlaut svo góðar undirtektir að við fórum að hugsa hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað í framhaldi af þessu og þá fengu hjá bókaforlaginu Gullbringu sem við höfum á okkar snærum þó það sé dálítið langt síðan það starfaði þín eigin útgáfa eða ykkar eigin

já þetta þetta er það en gert í fullri sátt við Forlagið sem er áfram minn útgefandi en þetta er til þess að minna á ljóð og sögur sem að liggja í gömlum bókum og vilja gjarnan gleymast eru svo fleiri stafir já við ætlum að

út frá þessu stafrófi sem Sigurður Oddsson hannaði fyrir okkur og hann hannar líka útlitið á þessum bókum og þetta teljum við líka að skipti afskaplega miklu máli að gera þetta almennilega úr garði því að núna þegar talað er mikið um rafbækur og hljóðbækur að þá er gott að undirstrika styrkleika vel er á haldið og hefur meira að segja eiginleika sem hinir miðlarnir hafa ekki til dæmis er hún

þurfum kannski að reyna að gefa út fallegri bækur þegar hitt er að já ég held að það sé meðal annars sterkur leikur svo er þetta auðvitað líka hugsað til þess kannski að

koma nýjum lesendum á bragðið þetta eru stuttar bækur og litlar handhægar segðu mér hvað er í þessum bókum

bara ein smásaga eins og vax sem er saga

myndskreytingum það eru ljósmyndir frá sem var starfrækt frá nítján hundruð fimmtíu og eitt til fimmtíu og sjö og margt yngra fólk það hreinlega trúir því ekki að hér hafi verið til

og inni í sjálfu Þjóðminjasafninu já það var geymt þar það vill svo til að ég ólst upp í því húsi þannig að mér er þetta fólk sem var þarna á þetta eru bara æskuvinir mínir

og Churchill og fleiri já og Shakespeare og

var íslensk deild þar sem meðal annars utanþingsstjórn Björns Þórðarsonar situr á fundi fyrsta ríkisráðsfundi lýðveldisins og Halldór Laxness sem

vildi síðan ekki vera í safninu já það er sérstök saga af því þetta er allt saman rakið í þessari umfjöllun þarna lét fjarlægja sig svo eru það ævintýri já já það eru fjórar smásögur sem allar eru með nokkrum svona ævintýrablæ teknar úr ýmsum bókum og stillt saman síðan heildarsafn af sonnettunum sem þú hefur ort já þarna er búið að raða saman öllum sem fyrir finnast í öllum

fullorðins bókum allar götur frá sjötíu og fjögur ein ljóðabók út af fyrir sig fengist mikið við þetta og náð náð leikni í þessu hvað er upphaflega er ítalskur og það er kannski einfaldast að lýsa honum þannig að það eru fjórtán línur svo er til ítölsk sonnetta og ensk

með fjórum línum og svo kemur svona tvær línur þar sem helst snýst allt við sem búið er að segja í fyrri partinum eða svona er klykkt út en síðan ítalska hafa ort

Jónasar mun vera sú fyrsta aðrir sem voru mjög snemma á ferðinni voru Gísli Brynjólfsson til dæmis og síðan var nú skáld eins og Jakob Jóhannesson Smári sem lagði þetta alveg sérstaklega fyrir sig og Jón Helgason eins og þú segir meðan brimið þvær hin

um að lesa eina sonnettu fyrir mig já ég skal gera það spegill við horfum aldrei aftur í þann spegil sem okkur hermdi marga spá og fregn hann liggur hér á dreif um gólf hann datt og brotin féllu eins og regn því finnst okkur að vanti djúpa og víða og viðurkennda sanna heildarmynd og árin sjö í ógæfunni líða eitt er markað hverri dauðasynd en því að segja þetta hér að framan að

þúsund brotin sýni engum neitt reynum ekki að raða þeim neitt saman rýnum þess í stað í hvert og eitt og þá má sjá það skýrt að hvert er heild já hvert og eitt sín veröld og sín deild

er rosa líkamleg og ég gerði mig sekan um hræðilega yfirsjón áðan ég gleymdi þýðendum en það var Halla Kjartansdóttir sem þýddi bókina sem við töluðum um og Magnea j Matthíasdóttir sem þýddi þá dönsku ég ætla við ætlum að tala um bók sem þú þýddir Guðmundur Andri um harðstjórn en við skulum fyrst sjá brot úr viðtali sem ég tók við

öðrum þætti sem heitir silfrið

merkur sagnfræðingur um harðstjórn heitir þessi bók Guðmundur Andri þú settist niður og þýddir hana hvers vegna er mikilvægt að fá þessa bók á íslensku vegna þess að við þurfum öll að lesa þessa bók og hugsa um hugsa um innihald hennar og hugsa um það erindi sem á við okkur þetta er náttúrulega maður sem hefur stúderað tuttugustu öldina mjög vel og og sérstaklega stúderað tuttugustu aldarinnar öfgastefnur tuttugustu aldarinnar kommúnismann og

og hvernig hvernig þessar stefnur færðu

yfir það fólk sem við þær bjó og og höfðu í för með sér fjöldamorð geysileg fjöldamorð þetta er í raun alveg furðulega stutt síðan þetta var við hugsum ekki alltaf út í það en það er stutt síðan að þessar þessar stefnur ríktu í Evrópu og og allt útlit var jafnvel fyrir að þær myndu hafa sigur í þeim hildarleik sem seinni heimsstyrjöldin var og það jafnvægi sem hefur ríkt frá því að þessar stefnur

svona misstu afl sitt það er mjög viðkvæmt þetta jafnvægi og það þarf lítið út af að bregða til þess að það lýðræðisfyrirkomulag sem við göngum út frá sem vísu það þarf lítið út af að bregða til að það geti

jafnvel liðið undir lok og við þurfum að halda vöku okkar og við þurfum að draga lærdóm af þessum atburðum sem leiddu þessar hörmungar yfir Evrópu á síðustu öld hann er beinlínis með praktísk ráð

hvað við eigum að varast og hvernig við eigum að varast og kannski ekki síst beint til ungs fólks já og já og okkar allra vegna þess að við erum öll í einhverjum skilningi ungt fólk á netinu við erum öll að fóta okkur á

netinu og við erum öll að fóta okkur í nýjum veruleika samfélagsmiðlanna og þetta eru ný samskiptaform sem við eigum í sem eru dásamleg að mörgu leyti og hafa opnað okkur alveg geysilega möguleika en opna líka möguleika fyrir alræði og fyrir andstæðinga lýðræðisins og það er svo mikilvægt að muna það þetta eru tuttugu heilræði margt af þessu

snýst um hvernig maður á að vera sómakær manneskja

og og láta ekki ginna sig og láta ekki plata sig og hlaupa ekki eftir tröllasögum

og alls konar grillum og láta ekki rækta upp í sér eitthvert hatur á fólki sem eiga sökótt við þetta er sem sagt já eins og þú segir bók um hvernig á að vera bara tiltölulega siðlegur og almennilegur maður líka já það má kannski segja það í einhverjum skilningi

en um leið er er svona gildi bókarinnar finnst þarna er þó þetta sé stutt bók þarna er mikið af mjög góðum dæmum um vítin til að varast vítin til að varast þakka þér fyrir Guðmundur Andri við ætlum að enda þáttinn á merkilegum manni sem hét Vigfús og var kallaður þetta er saga Vigfúsar Sigurðssonar ja hann var landkönnuður fór í leiðangra til Grænlands gleymdur maður en þetta er þetta er merkileg saga upphaf hans ferðalaga var það að hann var póstur póstur

Grímsstaðir á Fjöllum var þess vegna vanur og umbrotum snjó og í hvers konar veðrum sem gátu dunið yfir síðan giftist hann og flutti hérna suður bjó á Álftanesi þegar hann sér auglýsingu frá dönskum manni að þeir ætli að fara yfir þveran Grænlandsjökul og þá vanti mann til að fara með sér þeir ætluðu að hafa í staðinn fyrir hundasleða þessi maður þyrfti að vera fyrst og fremst góður með hesta og það svöruðu tuttugu manns þessari auglýsingu hérlendis en Vigfús var valinn þetta voru þrjár ferðir allt í allt sem já þetta eru þrjár ferðir fyrsta ferðin var nítján hundruð og tólf þeir lögðu af stað þá síðan fór hann aðra ferð svokallaðan Gottuleiðangur allt annars eðlis þegar þeir fóru á skipinu

til að sækja sauðnaut til að auka við íslenska dýraríkið líkt og gert var með hreindýrin forðum en það endaði nú frekar illa þessi ferð já það endaði nú frekar illa þeir kunnu ekkert með sauðnaut að fara

höfðu þá á Austurvelli til sýnis svo kom bara upp uppdráttarsýki og þeir drápust allir en síðan aftur árinu eftir

af stað í

deyr í þessu hann varð úti eða eða lést á Grænlandsjökli og fylgdarmaður hans varð úti þetta var mikið áfall fyrir Vigfús hvernig fór fyrir hans gamla ferðafélaga wegener er náttúrulega risastórt nafn í vísindasögunni vegna landrekskenningarinnar hann var það ekki þá en hann er það nú

dálítið merkilegt hvernig það tvinnast saman árið nítján hundruð og tólf þá í janúar heldur

fyrsta erindið og setur kenninguna þar fram í heilu lagi mátti ekkert vera að því að fylgja henni neitt eftir vegna þess að hann var að undirbúa Íslands og

og kom svo til Íslands þarna um vorið og þá var Vigfús tilbúinn á Akureyri með með hesta tuttugu hesta

eða hvað þeir voru margir og þeir byrjuðu á því að fara í

sprungurnar sem marka nú eru lykilstaður í nú til dags en vissi það ekki þá nei Wegener vissi ekkert um það þeir voru fjórir

hafði verið að mæla á Íslandi mældi meðal annars Öræfajökul og var alvanur alls konar slarki og það var hans hugmynd að vera með íslenska hesta því þeir höfðu reynst vel svo fóru þeir upp á jökulinn reistu þar sínar búðir að borg kölluðu þetta borg þar gerðu þeir mjög merkilegar rannsóknir

kannski fyrstu boranir í jökla sem þeir gerðu þarna svo fóru þeir yfir jökulinn og Vigfús hann hélt um þetta dagbók ekkert skrifað neitt áður en hann gerði bara eins og hinir þarna þeir voru allir með sínar dagbækur og hann ritaði sína dagbók síðan gaf hann út ferðasögu sína sem að einhvern veginn fór nú fyrir ofan garð og neðan hjá íslenskum lesendum en núna eru þær þessar

dagbækur Vigfúsar komnar þarna í heilu lagi en þó er það einhvern veginn þannig að manni finnst oft af því hann er með þessum heimsfræga manni sem er lykilmaður í vísindunum hann er bara eins og Darwin eða Einstein en á jarðfræðisviðinu hann áttar sig ekkert á og þeir tala aldrei um

fyrirlesturinn hans sem sagt en

og smiður þeir áttu nú reyndar eftir að komast að því að Vigfús var ekki bara hestamaður heldur var hann afbragðs

tæknimaður og gerði við þau tæki sem að biluðu og meira að segja sem þeir brutu hann smíðaði nýtt tæki svokallaðan

en þetta er maður sem að ja hann er

eins og þú segir hann virðist hafa verið hannaður til þess að fara í svona hrakninga það er nú algjörlega ljóst og þeir viðurkenndu það líka sjálfir að þeir hefðu aldrei komist yfir jökulinn hefðu þeir ekki haft svona heljarmenni eins og Vigfús var með sér og á jöklinum allir af því að hann hann var þeirra langsamlega öflugastur líka að bera og brjótast áfram og þessi tæknimaður sem

þeim það er þessi hetjuskapur líka sem einhvern veginn yfirskyggir ákveðna hluti sem maður hefði viljað sjá í þessum bókum það er svona tilfinningar þeirra til til síns fólks hann fór frá konu sinni

og hann einhvern veginn kemur sér ekki til að fjalla neitt um það í dagbókinni eða trúa

dagbókinni fyrir hugsunum sínum hann yrkir að vísu til hennar og maður sér alveg

undir niðri tilfinningarnar sem eru fyrir hendi en fá ekki að blómstra á síðum bókarinnar ef hann hefði gert þetta tvennt lýst

kannski hefur gert en ekki náð að setja niður og segja frá tilfinningum sínum þá væri þessi bók náttúrulega löngu komin út og heimsfræg og stofnunin í Þýskalandi látið þýða hana á allar tungur en þetta er þarna og Vigfús er maður síðan ja svo dó hann bara friðsamlega hér já en það var

nítján hundruð og þrjátíu þá var hann búinn að setja kenninguna nokkrum sinnum í bók og hún hefur verið umfjöllunarefni og hann hefur eiginlega verið skotinn á kaf með sína kenningu þannig að þegar hann fer svo í

mikla þá er hann er hann þar fyrst og fremst jöklafræðingur og veðurfræðingur en landrekskenningin er ekki lengur uppi á borðinu hann fær Vigfús á nýjan leik með sér með hesta íslenska hesta þá gengur allt einhvern veginn á afturfótunum endar þannig að er að brjótast

inn í búðir inni á miðjum Grænlandsjökli með vistir þeir ætluðu að koma þangað vélknúnum tækjum en allt fór í klessu í því sambandi þá braust hann gangandi en það varð honum ofraun og hann varð eiginlega úti ásamt fylgdarmanni sínum á jöklinum á sama tíma og Vigfús er er að fara til Íslands þegar þeir koma til Íslands þá er týndur og allir vita að hann er í stórri hættu Vigfús tók þetta afar nærri sér en það er Vigfús Geirdal sem tók þessa bók saman og hann er afkomandi afabarn Vigfúsar Grænlandsfara já Vigfús Grænlandsfari var afi Vigfúsar og Vigfús tók þessar dagbækur skrifaði þetta allt saman upp og

og öll þessi gögn en honum entist ekki aldur til að sjá þetta koma út hann lést frá þessu nánast fullbúnu fékk kunningja sína mig og Helga Skúla Kjartansson og fleiri til þess að fylgja þessu eftir síðan kom bókin út á sjötugsafmæli hans núna í janúar en þetta er áhugaverður ferill íslensks alþýðumanns sem að tekur þátt í merkilegum leiðöngrum og lendir í slagtogi við heimssögulega persónu já þetta er eiginlega okkar svona getum við sagt hann hann ætti í raun og veru að vera maður sambærilegur

í okkar huga við höfum hins vegar valið að taka Vilhjálm Stefánsson sem okkar svona og heimskautakönnuð en mér finnst nú að Vigfús Grænlandsfari sé sá maður sem ætti helst að hafa það heiti að vera hinn íslenski

fimmtíu og eitt